नाइजीरिया या देशाच्या लोकांना खास आवडता। जेवण म्हणजे जॉलॉफ राईस जे ते वेगवेगळ्या मसाल्यांनी। आणि भाजीपाला घालून करतात जो खायला अद्भुत लागतो आणि सगळ्यांना आवडतं जेवण ते खास।